المطبخ الفرنسي ممكن يكون أغنى مطبخ في العالم ومتنوع شديد ويمكن من كل منطقة عندها أكلات مشهورة بيها لكن ممكن تقول إنه عندهم أي شيء ويتميزوا بإنهم ما بيعملوا بوهارات كتيرة وبيحبوا الخدار وبيحاولوا إنو يدخلو في أغلب أكلاتهم وعندهم طبعاً النبيز الفرنسي مهم شديد مع الأكل